لما اكون لحالي احب العب لعبة حل الالغاز. اخذ اما اني احمل لعبة الغاز في الجوال واحلها. او اني ابحث عليها في الانترنت. ان يكون في الغاز وجوبتها موجوده وما اشوف الاجوبة اقرأ اللغز واحاول احله واشوف الجواب اذا تمام خلاص يعني وكمان في برامج فيها الغاز بتكون اجمل.